Nanga ngoaka mane penting untuk mani ngone nanga kia tagi tagi nanga masa tua de ona manga masa depan nako nanga ngoaka <hesitation> jo skola la de man karja itagi tagi mene ina lega bisa na ina jamin ke depan.